<laughs> iyaa aa otandi li yamukula paushili shiikolelela unene keputuko. o monena okuna iikulya oyindji yindji yimwe otweya nokuli tuyi tsakaneke sho twa koka. Kakele ngele onda shuna konima otwa za owala moshiwambo otuna owala iikulya otuna ashike oshithima sho mahangu. Shono osho oshikulya shandje shotango sigo ongaashingeyi ondishi hole noonkondo adhihe. oshithima tandi gwedhako nee omakunde. Mbyono oyo iikulya mbi ndi hole. Kutya nee oshithima otandi shi li no- nomboga. oo ontalala nenge ekaka o- o- kashishi uupyakadhi. Sho nda kutha omakunde. omakunde o- o ohatu ga li pamaludhi geli gaali nenge geli gatatu. Omushuula sho geli omatalala mepya. taga kukuta tatu li nee ngeya gafa onona ngeya no ohaga vulu wo oku ninga oshigali. So ngele kapena ekaka oshithima otandi vulu natango okushi litha oshigali shaashi omakunde ohaga vulu wo natango oku ninga omuhoka. iikulya mbyono iyalai kungame oyili ponomola yotango.